मिठाई क सवाद नाही घटाओके भेले जौत । मिठैमा कस्नुक कस्नुक खैना रङ सबहा हसइ उअ नही गहके । हसे मिठैमा बहुत तेल, बहुत चिनी सबह नाही गहके । अ मिठैमा बहुत तेलौम सबहा नाही फ्र्य करके । अ इय फल्फुल सबहा हसइ न हस्ने कि क्यारा गहके मिठैम, स्याउ गहके मिठैमा । हसे दुधक मिठाइ बनावोके मिल्साइ । एस्ने एस्ने मिठाइ खैले चही डौल हसइ । एबे हिन्क चाही कस्नुक तोर मिठैक सउदी चही हैने घटोसिय ।